بالحق مسافات قصيرة ، منمشيش مسافات طويلة ، خاطر منجمش نقعد نمشي مثلا مسافات طويلة طويلة على ساقيا لالا مستحيل ، أما كان نمشي مسافات باهيين ماهمش خايبين ، أما زادة مش نتاع معلم أكثر شي أكثر شي نصف ساعة ، أكثر من نصف ساعة مشي تولي برشا منجمش,